Onon-fu kwamo-kwo mosena. oham, onon-fu okwa-okwa kam onon negha fu gbah beh rowa toreh, so mbok mboh, se otima ocha-ottok fu ononbeh arowa atoreh. beh ma yen keh opeh kwa beh, kebi-ke epe-wa ruru wo. onen fane ofun ke osi kwa asen akeri beh echin. akere beh echim beh ma edi inon, beh mah atin-otina, ottok fu-odesi pera onon fane anong ka odetin odebe mmu beh anong ka odetin odebe mmu. okwa-ottok kama-anang and anong pah mina mma gbin bi akam beh isi inon etino okambe asi ata bona ake ma abok kpa atok anaghe, oshine abera asi oteno mando. before ani-ni ode onon fu obera otara akpen okwiri beh atabona mbo pu kebeh otina. afuna ye atabona otinu marare onong fu mareh, odisi aro odesidadeno, ofu ka eden cha asang akere se but kam nsogbeh onong mmo-otimu. Okameh odeh ke eruk oden kd emongh mmotima kwam-eh